मैं साल मा लगभग सात सी आठ बार यात्रा करदू। यात्रा भी मेरी ऑफिस की छूटी पर निर्भर करदी छा, मैं छूटी मां पहाड़ों मा घुमन पसंद करदू और खास करी के सर्दियों मा बर्फ का मौसम मजी बहुत ही आनंद ओनंदू छ। कभी कभी मैं शहर की तरफ भी यात्रा कन चली जांदू छ जेमा मैं मॉल, सिनेमाघरों कु आनंद लेंदु छ।